اخر كتاب قريتو بون هو <hesitation> باللنج ايطاليان <hesitation> متاع لويتشي بيرانديلو و نورسشينيلا بالنسبة ليا من احسن لكتب لي قريتهم على خاطر يعير على لعباد لي عايشينو احنا تو كيفاش كل انسان عندو دي ماسك في وجهو كفاش ينجم يتعامل مع غيرو و <hesitation> دونك نتصور يعبر على الواقع بتاعنا ولي بالحق ينجم ياثر فيك كفاش تتعامل مع لعباد